Ie, manana fihetseham-po tahaka ny olombelona mihitsy ny biby, ohatra amin'izany le sakavavy ireny izao rehefa teraka, tsy tiany mihitsy ilay zanany raha hoe kitikitihan'ny olona na jerijerena, raha sanatria ka hoe kitihanao iny zanany iny, de afindrany toerany, afeniny aminao, zay izao de efa fihetseham-po anakiray.